<hesitation> لوبنرجعوا بنا الزمن لأسبوع أوأكثر. <hesitation> راح أكيد نستخدم الوجت هذا في تحسين الجرارات إللي أخذناها في خلال أسبوع هوى <hesitation> هنحطوا خطة أوجدول معين، يساعدنا في تنظيم الأعمال، وإنجازها بسرعة، أوتنفيذها بأكثر فترة ممكنة، ممكن أيظا نساوى بعظ التغييرات الطفيفة في المشاريع الحالية، أوإن تكون جراراتنا أفظل.